Дар минтақаи мо яъне Осиёи Марказӣ, бисёр кӯҳҳо, дарёҳо ва кӯлҳои машҳур ҳастанд. Аз кӯҳҳо: Помир, Ҳисор, Зарафшон, Алай, Тянь-Шань. Аз дарёҳо: Амударё, Зарафшон, Сурхоб, Кофарниҳон, Вахш. Аз кӯлҳо: Сарез, Искандаркӯл, Каракӯл, Зиёрат, Булункӯл. Ин маконҳо табиати зебо ва сарватҳои обии арзишманд доранд.